<hesitation> Biby bitsika managna mpanjakavavy fantako zao anh: <hesitation> visika anh, tantely. _x000D_ De fomba fiasa ny troupen-jareo anh <hesitation> samy mahafantatra samy managna ny toetrany zany zareo, de samy mahafantatra hoe zao aby si anajara asako agnatiny de tsy de mila baikoina firy aby.